יא, ס'איז עטיש צו ניצן דראונס דורכאויס מלחמה. דראונס העלפן צו זייער אסאך מיט דעם וואס מ'קען אראפ שיסן באמבעס און א מלחמה מיט א דראון. און אזוי ווייטער.